Ya hala inawa maun, ya nismi yak aifa, aifai simaya, ya halak inawama cuma enhe. Ya hala huan ama hawa, ama hawa huan, ya huhu manaya huna kalabasama ya boro, yaka anin ya una hara ai ayam. Ya huna sefu, ya kakas makara, ya huhu mana'aloy sampe botono botono yaka enin luman, um fule um huna sebamte heloy um fule ho um tatatulaloy, ai dimenite ai wani meun ho <hesitation> aduk hafiste, aduk tusiste te um saha um aknaf um ramai'ris bala adoku, ni entihua adakcadakni watafam, adadak tuam, setini ya halafeli, ya halafeli <hesitation> ya safayakdaran waktestei, ne menihua, um taktula ne amala iyes, amamala ha emehe um fule, um fule hamaha. Adok tarahaf aniste tara tusanis humeha ita ai, imetese adakdakni watafam ira biar um. Ne si tini tahalafeli <hesitation> am ala huan botono, amra munaini si tak tulalui esen ai wanime um si amala huan, amala hafeme ara filmin adou, adohuan tu sirahuse meun se- se hak awoi, inawasin adohah huan'no, ai sileke sileke huan anin, sileleke huan safa kese ala um. Si feteleke nama si feteleke lau lau lau lau si luku, si luku huan si sef'aute. buk hafwam. <hesitation> si esele huan si huna, ai me'un si huna ai lane meheloi, si huna si wili si hunara, esan ayi enhenekisna ehenekisna, leu si wili si wele sifu huan anin si ofo, si ofo sifu huan si <hesitation> bunani esan ai lanam si wila ailanim si ferakra hefara kaifa tahua anin si hilzera tafe se lu'i, si lui sifu hua anin si bagira, ei si lusifu huan si simara, si- si marahuan. Si eseni ufayam si sima amra afato'im amra aife amra yanaem sisana wawakuta. ha amra imeun, arama hule meun seka aramahule, um toto ni tara esen emilui mehun, haka laila um ifnainim am haka laira, am hakalai sefu, am munala waham, am shule wahan nira, am ebele tas anisti, am ebelay laura tu isin. Ai lan isin imeun, am abobako'o am ebeley laura hof fau- fauna. Am hakalaira loihuan akil akil sif, am fit ara luto nama au masanika, tasikira am bentau mu'kula, <hesitation> am sikira hua anin, am side am side, am hakalai tamra humanaini meleu, am silamra humanaini meun, am side nikan <hesitation> amra esen hakem meun, am tep, am haka au inta ai luman, luman tatebu beliya, beliya home bakawam hata ai hata takni tara watafiste <hesitation> am tebu biliya, am ai luman botuwa maun hara luman imeun, am tebu bakawa, am tebu bakawa hua anin. Aime botame amya ara mahola, ara sisala karanim ara luilem imeun, am hakalai sifum, am hakalai sifhuhua anin, am huna leke amra yana anime, am leke ara hakimehun, am hunai ipyam am sului ipyam te am hunani nisse am asese ai, am ai tak inama hom inamam ramatara asese ai. Um ai tak inamahom ina mamra mataraleu si sehaka hei, am suka am huna amra yanani me'a taytaiki ai taytaiki sif akina. Am- am hunara ei meun amra esen luileme, am huna am haka, am nakirani hakem, am asyam ra munaini am ai aim, am ai sifua anin, am ina am ina huan tewa am amra ai fiste amra ai amiste sifuruk, si cahca si abalatuam si aka au, au nuk munaina ikesirainewe mea adukhafua am ai rahe, amra inawa ano am amra inawa am halano amra ayfan isimam, am halano am misana am hakalai fohe, akau nuhura ni isani kongfefele ni- nihua sudan felu lehuma nikongfele tutafeste, tutalafeste nufere tutafam te atalafe tama kal folibi, am yakahe barang amra am tindakni amra. Ai ames ti'annoi, ei habu amra nainawa anno, hekahe <hesitation> amra inawa maune, ak- akaitey amhuna esen humana naifi meun amhuna nira aka'ai, akai si fuwa anin arabilia huan, am huna amra esen. Hafuaktey me, amra hafuaktey yang am nobuta am aya imen'hua am hunani amra esen ameleu me am huna hara akel, akil huan am sili. Emeluman am fu'i amra munaini si huna kana au semse huna ara isne me ara weleme am huna ni emra esen enin. Kanalale meun si karja saibem si karja saibam am fu'i. Am fu'i jadi huane esen fufuli mene suda ai sefu, sol am toto ya ime am fu'i fu'i, ne am fu'i fuloloi sampe am ai sefu, am haka'awe tara esen hufuktey tara tusi enin seyfunek, <hesitation> amra munaini mata'he bila bakawa anin, ya ata imewemehe, ya ata imewe meun'ho, habaki akato haf eneste, auhe nuhura bakahun, um atarei newe mehun, akoto haf anestahe ei balat nika syakahe Saka am liu bakawa, am hafley bakawa am huna, huma nainime lalaki am huna am lalaki na amra munaini meun, am ka am ka huma hafley man, nika sampe ya wale ne um es iniwe meha um huna haluy nika sampi ya wale ime hafwemte tusem abetesef, haka baba bakwa huanho akinaho, um lekeha supaya ha iniwimena malara alulum. Ha sileu usikahe adadi bakawa huan, am haflley, am huna esen huma nainimi bankalate fitimi si ai sef, mulai si ata amra ime meun, si atam amra imne meun, si hili si ala isin, maka si bemete sera esen huswen tu sera tafimi, si atim si atim in lua fatam inlute, fatam intulte, in hata si ese, si ese yeka wainime, baraini mehua sifule jadi <hesitation> makala lofo jadi ni si ese leke ai wani meun, heloy tewa namha asiket hafaniste tu aniste heloy am uti si falam, am aha'oi mantai hafwa nama, tara iniwi fol tara iniwi inhu tara iniwi ini baranga ama kalfo, si hakahe heloy, si huna sifu, si huna luman leo amhu ilau saibam. Si huna emeun, am ai am ai lewan, am fuluman am ina, am ina sampe bakawa, am hesa ema luman lew am.